, <hesitation> Ny mahatsara ny hanigny hoanigny mantazegny oe mbôla tsy nandalo afo izy efa ohaningy de ny mahatsara azy vôlôhany le izy voajanahary, zegny oe voajanahary <hesitation> mazava oazy tsisy produit chimique mifangaro anatigny akagny de amzai fotoagna resaka fahasalamagna azo antoko, fa ny vokadratsiny ndraiky matetiky misy hanigny tsy manjary oanigny ra ôhatra, tsy avy mandalo-tsy avy mandalo afo.